قرر الشاب يجربه في البيت، فتح أول باب، ولقى غرفة مليانة كتب عتيقة بعدين فتح باب ثاني ودخل حديقة ساحرة مليانة زهور إستمر يجرب الأبواب وكل ما فتح باب إكتشف عالم جديد ومليان عجائب وفي النهاية عرف إن المفتاح.